Nu ẽ-alunu ẽ-abẽẽ meh eerebu ẽsor mda kɔrnu-akiiloo nɔ-wō sor mzue mue-ue Bari ẽsa ne pya-nee kɔr pya-nee ã kii-akèn. Ãlu zii gbenenu ẽ-abẽẽ meh eerebu nyone bẽẽ-kɔr meh mue-ue Bari alu mue-ue ẽ-anyana nẽẽ; alu mue-ue ã doo-kɔr meh pyanee ẽ-bẽẽ peh, baa ere-kpoa. Ã bee meh erebu mãã ẽẽ loo akɔr mue-ue Bari. Ẽ sor mkɔr mue-ue Bari sah neh pyanee, ba ere-kpoa mue-ue Bari lu-dum; mue-ue Bari lu-kpoa. Dēn dẽn nuo-gbi le-bu mue-ue Bari. Mue-ue Bari ẽẽ mene, mue-ue Bari ne-asuakpa, mue-ue Bari ne-a dãbee-loo. Mue-ue Bari kɔr kén o-tɔn o-dum doo, kén o-tɔn kaana dum doo; kèn o-dap tɔn dum dõõ sah õ-ereme õ-waa gbi bu-nyor-ue. Nyone bẽẽ-wo, ã bẽẽ meh m̃a sor mda kɔr mue-ue Bari ẽ sah neh pyanẽẽ. Ẽ sor mkɔrne pya-nee, ã-eere meh bu nyone bẽẽ kɔr me ãlu mue-ue kpoã, lu-mue-ue lééléé. Ke-adoo bu-mda bẽẽ éé sor mkɔr mue-ue Bari.